כ'ווייס נישט וויאזוי יעדער מאכט זייער אמעלעטס אבער די וועג וויאזוי איך האב עס ליב צו מאכן איז אז מ'נעמט אייער, מ'לייגט עס אין א טאפ, מ'לאזט עס פלאך און מ'מאכט עס אזויווי א מצה. נאכדעם דרייט מען עס איבער און נאכדעם איינמאל ס'איבערגעדרייט לייג איך אריין טשיז אויף א האלבע זייט און איך מאך עס צו און ס'ווערט אזויווי אזא ענוועלאפ פון טשיז און אזוי עס איך מיין אמעלעט.